Karazagna patalomo. Misy patalomo velon-drirana indesigna mandeha miasa na mamonjy fety. Ave ka misy ny patalomo jeans afaka indesigna mandeha miasa kao ary afaka atao an-tanagna. Ave short, afaka indesigna mandry ndraiky indesigna magnano sport.